Khwiyma khuba mkiristo khulondekhana na maisha kho mundu afadhali mundu umanye makhuba khe rikhanisa obe mkristayo noba mkhristayo ila khwikhala makhuba manyishi shijila makhuba khe ilaha ilaha unyala khujenda nayo niba no khutsia mulaha, uche mulaha ikkhusalitse, ikhuhumitsie, makhuba ge ilaha yene eyo khali unyala khunyolaujenda ujendi butswa ne bindu bili munzu unyola ukhuritsi bindu byobyo byotsi biwere mulaha. Khu nili mkhristayo ikhwikhala khu bindu vinyitsi unyala khumanya yivbu ni budamanu na yibu nu bhulahi khandi unyala khumanya khuli unyala khulinda ifamilia yoyo ne mirembe bujila budamanu shijira no tsitsanga no wakharula mu bindu bya bandu banyanaya ibi unyala khutsa munzu ulerha efujo unyala khunyola khari mkhokho wobo ukkhalalire utsi yengo wabo unyala khunyola khari bana bamenya bali no bulala tabe bana bamenya ni ba ni ba ni barhia nibala ni witsa bana barhulia no rhule bandu bandi barhula irla ne bi. ba bulevi bhumuhere rhiimba yiimbe rwa bana bahula butsa mwana musakhulu ni yitsa bana belukha babolananga. oooh khusatsa khusakhulu <hesitation> khundi baba khwitsanga lerho khula khola makhuba, khulakhurumula khula khola ndina khu noli mkristayo bundu khuli byene ibi utsa munzu no buyanzi. Mushiere ali mumba. mushiere arheva musakhulu weve mushiere mudekhe shina, bana balire shina. mushiere akhwivalira shia bana balire. shindu ishio tsibulamu tawe nuvba najendi khu no unyole shindu. ivola mushiere wanzire khujenda eyo nyole khu tsiringi kumi. mundu umberha tsiringi kumi. tsiringi itsi tsia okhule eskari. rwa akhula esukari na adekha omwa na abana, khali nu witsa. bana bahenza tsa munzira baba na yitse rina amanya yitsa kkhu ne shindu akhu ha khu shi manya buyanzi munzu, khu no oli no buyanzi khuli bwene buno munzu onyola inzu yeyo ne indahi. bana ana balahi. khali mushiere no mulahi, khali ne ibe mndu musatsa nonyola tsisendi utaema mushiere wuwo tawe, rwo umundo akhuhetsa khu tsisendi kidogo witsa uvola msheire msheire wange wanjendi eyo mundu ambere khu tsilingi kumi tsingi tsyagana na tsio itsi, makhuba gane ghaba munzu, makhuwa khu khulunga tsingutsa pana khuba na tsisendi osiringana na tsisendi tsyene itsio. na ibe mwene uumanye mshiere vobo ali na ha anyola ta. Iwe ni we ibenki yeye iwe ni we uli tsindu tsiosi tsijira ahenza khu iwe na vutwsa mushiere wenne na ali mushiere we biashara khandi abula khubetsa mutinyu, abula khubetsa mwiminu khu tsisendi chijira inzu ibeza iri yenu khandi bana babetsa bali benu mshiere na ali ne shindu akhubola musakhulu inze nzile mu biashara ne nyola khu tsisendi kidogo netsyo yitsi ma nguli anoho nguli vutsi inoho nguli makhura inoho nguli tsindu fulani khu inzu iba no buyanzi apana mmba bemani mundu yemina khu tysye na undi khu tsyetsye tsendi inzu ibeza no buyanzi ta. Inzu nu muli na bana… Kheyekha mumanye bana buyanzi nab ana ni badukha ni bakhatsia mu tsingari tsavo klhandi nabo khandi balaba no buyanzi tsijira bamanya mwima yekhu kwakhonyola munzu mweru papa yakhola ndi mama yakhola ndina bana balinyola tsa bana ni bitsa hango. bana bitsa hango hoho bali no buyanzi. khutsa khulola mama na khandi kutsa khulola papa na buts ani mukhosana nab ana khandi no mushiere. witsa munzu ni wakhanya niwakhaywa malwauanaga khurumula bana uranga khurumula mushiere mushiere alukha busuma saa nane yiwe ni ukhili khwitsa ma bana balajira abola bana munye mulajire mutsye khukhona rwa iwe utsa munzu inzra ikhurumile inzara ikhukhuyi khari obula tsio olia mushiere akhuboola khunye khutechi khu tsiindu munzu muno ta na khumbe tsivere mu udetsiere bana balire ubolle bana munye mwikhare khuli mulire v tsindu tsio tsijira basakhulu bakhulukira basakhulu vadadashira khali babula tsia khuli bakhola tsijira khulondekha budamanu hibu ni mwene waranga tsijira no wali ne tssendi tsyotsyo mwne waimina ni oli ne tshindu wenya khuhana khu mushiere alombele bana ta khali bana banyira mwima khwene ugwo unyola mwana ni atsire khandi bakhubizana no muyaye webe shibi kholondekhana na mwima kwa yalola munzu mwabo yalola khu mama wewe na alola khu abab wewe khu khenyekha bibuli muli na bana, ni uli mwibuli omanye buyanzi khu bana bobo umanye buyanzi khu mushiere wobo umanye…umanye buyanzi khali khu barende, barende bamanye obeza mundu mulahi khandi abeza mutamanu ta tsijira lhali barende ba khumenya nabo bali bandu balahi tsi ni bandu ba unyala khubola ni bandu badanu ta mundu oli mudamamu ovwo nu bwebwe lakini mundu mulahi no mulahi. Khu ndakahyanza khubola bandu beru khumenye mu mirembe khumenye mu nyasaye, nyasaye ni ye ulinda bamdu khunu no oli mwibukhana lalu uhula tsa bulahi bwene tsijjira muli bakristayo wene eyo murujitsana muritsan wmima mulahi mundu tsi alakhubola lelho rula no wakharula mwibukhana onyele mushiere ni omukhoondokhere nono orumulhe mushiere wobo ta urhuls iwene eyeo uhulli nyasaye ni utsa munzu uli bulahi na ubola mushiere wobo ndali ndakhajenda bulahi ndakhajenda mushiere mushuere na akhabola sande musakhulu wakhaitsa munzu shibe shiri mu mushiere yakhabola ureshie tsia mulia aah musanditsa nyasaye a mukhona kene khanyanza khuhana mawaidha khu bandu b aba mbuliza lwa moloma yilu